إنطباع اللي ناخدة علية العمل، سواء الأثر اللي يخليه لي عمل فيه المشاهد أو القارئ أو المقياس الأساسي للعمل أهو أهم شيء يكون عمل خارج عن المألوف، فقط أما عن العمل هذا سمح وحلو.